لو انا مضطرة ان انا نعيش من غير كهربا لمدة سنة كاملي؟ هنحاول انشوف الناس البدائيين او الناس قبل اختراع الكهربا كانت عايشة ازاي. يعني الناس مثلا بالنسب للنور كانت عايشة على اللمضة الغاز وعلى البنورة أو على الشمعة. ممكن في الشتي انقيد نار ونتدفى، ونستغنى عنها طبيعي جدا زي ما كانوا مستغنيين عنها في الحاجات التانيي، ان انا انشوف الوقود مكان منهي.